سپوږمکۍ په مدار کې پاتې کیدل د دوی د حرکت د ځواک او د ځمکې د جاذبې تر منځ توازن له امله کېږي. سپوږمکۍ د ځمکې پر لور کشول کېږي، خو د هغې سرعت دومره لوړ وي چې دا نه پرېوځي، بلکې په یوه منحنی لاره حرکت کوي دغه توازن د دې سبب کېږي چې سپوږمکۍ په یوه ثابت مدار کې پاتې شي.